Nyo nating komainy ainy fiisok rou nyiun. Nyiun ainy roma nyi ta nuaf, ai nating rof ovei non. Mes nainy tsikia tu kain ainy numaa, ge nyi ves rom tan saf a pan nun vavis rom. Naa rom tan saf a pan, naa rom teis ge nyi sarei ves rom, nyi naa rom numaa nyi te nom kirat, nyi te naa ratsu nyi te pas nyiun, pas nyiun fakap, teis bus yanyi te ainy bus. Tan buiny nuaf ge nainy tan ruat nyi ainy nyiun rom, saf a pan nyi naa rom nyi ain nyiun rom nei tsinatong. Kia tu kaa tan ainy nyi ainy nyiun ka naa rof tan ainy. Nyi na tsun rom tsinatong nyi te foiny nyiun, nyiun te ainy ai tsun. <noise>